Dallimi kryesor mes ushqimit organik edhe atij joorganik osht se ushqimi organik rritet pa përdorimin e pesticideve, kurse ushqimi joorganik munet me i pasë kto përbërs që janë përdorë gjatë rritjes edhe prodhimit. Ushqimi organik konsiderohet që osht ma i shnetshëm për trupin edhe mjedisin, kurse ushqimi joorganik, për shkak të atyne mbjetjeve që i ka prej kimikateve që janë perdorë, munet me ndiku për t'keq në shëndet edhe natyrë.